أحب الاحتفال بعيد ميلادي بشكل بسيط وممتع، عادةً أفضل إني أحتفل مع الأصدقاء والعايلة وأستمتع بتنظيم حفلة صغيرة في المنزل مع كعكة لذيذة وأطباق خفيفة، نلعب ألعاب ونتبادل القصص وأحب إني ألتقط بعض الصور لتوثيق اللحظات أشعر بالسعادة عندما أرى أحبائي يشاركونني هذه المناسبة والضحك والفرح يملأ المكان.